Ee haandi neɗɗo mo neɗɗaaku pat mara sense of humor, mo laatoo neɗɗo ee mako no ee, aa mako no aa, to mo wi’ ama mo waɗa mo waɗa. To mo wi’a ma mo ala mo acca, mo fewataa seedee mo vola goonga.